Exé’n lakú xé’n lⱥ re ýn jïï e jmíi’ lɇ jmⱥⱥ la köö jïï exa jélⱥ o exam ý guy, lakúxen <noise> jïï iⱥⱥ ró’ ekiee’ juyy kiee jnⱥ’ lⱥ re ýn, lakú xen jïï iⱥⱥ, jïï jö bii <hesitation> bii jmⱥⱥ iⱥⱥ bii üdxii kö’ bii dsa ‘lo jy mⱥⱥá ‘mó bii dsa ‘lo jïï jö juⱥⱥ’ jnⱥⱥ’ e ajiⱥ’ a’ dse uí’ ‘nýy’ ajia dseli ka’an ‘nýy’ kienáa’ kí dsoo ebii xa mⱥⱥ ‘mó dsa só dsa ‘lo, la’ re lɇ juⱥⱥ’ jnⱥⱥ jïï <noise> iⱥⱥ. Jötu jÿy jö jö nɇ bii jmoo jýn jö tö jü, lajyn jötö yⱥⱥ lajyn, bii lii jmootá’ e jua’ jmoo tá’ lii ejua’ emy guⱥⱥ’ jïï iäa jmóo ladseli jnⱥ Jö tö yⱥⱥ, jmí, nɇɇ’ lii’ é jöTö yⱥⱥ la dse li jná, ejmoo líi ejua’ my guⱥⱥ’ jïï iää jötu dsa ixen juyy lⱥ jmíi’ ‘nɇɇ’ líi’ tⱥ’ e jyy nuu jyy, ejuⱥ jmóo kuyy exin kuyy dsíi’ ejö tá ejmóo dsa xen juyy lⱥ e lá dse nⱥⱥ jÿÿ iⱥⱥ ejyy ta’ nuu, jyytá’ nuu kuǿǿ’ la’ juⱥⱥ’ ráa’ míiná’ jelⱥ kuöö’ jïí ejö tá edselí jïï iⱥⱥ, bii üü dxíi kö’ bíi ‘ná’ reï’ráa’ jmyy guí’. Bii ‘ná’ re jmⱥⱥrá’ dsí ere ïi’ rá’ jmyy guý’ kí bíi dseli kiǿǿ luurá’ biidseli <noise> kiǿǿ dsíráa’ bii ngýy jmyy jmýy jö la’ re lɇ jmⱥⱥ jïï iⱥⱥ juyy kieerá’ lⱥ. Jötu re ýn <noise> ekiee’ jÿÿ jmýbá kö’ ekiee’ jÿÿ jmý edse ýy marelíi jïï iⱥⱥ dse ýy jïï ejuⱥⱥ’ ráa’ jï jmý kö’ bii dse <noise> lǿ jmý jïï jö bii kuɇ ñí’ bii jmⱥⱥ ajiⱥ reku guyyjná ñí’ bii katý’ Jí katý’, la’ re lɇ jmⱥⱥ juyy kieerá’ jï jmý jö bii jⱥ <noise> jmyy kö’, j¨jmyy, bii xa ñǿǿ dxí juí jö jötu e náa’ jmⱥⱥ jmyy jö emare j jⱥ, dse tóó’ jéeé juyy kieerá’ lⱥ, la’ <noise> jmⱥⱥ jïï jmý bii xa ñǿǿ bii xa pi lǿǿ’ bii jia re kuɇ júu ere pó re tïra kää dxí juí cáalle bii <noise> ‘ná’ re iⱥ’ ná jý laa lajy ´mo exⱥ mý <hesitation> mý ´mýy’ kiée’ edse íina ela nún jiakú báa’ ná jmý jö ejö e bii ‘ná’ re <noise> kiäráa’ jmýy jï jmý Jö ajiama’ ä’ nún reñíráa’ juyy kieerá’ lⱥ kö’ jï jmý jö kí bii jⱥ jmýy ba juyy kieeraá´ lⱥ, ‘ná’ ere kuïï ráá’ juyy jé ngyráa’ jé tö’ ngyrá’ Juyy exin juyy ‘mýy, exin mydxáa la’ xin juyy jé bii ngyrá’ mare ti dsa ó jmyy jïï jmý jö juyy kieejnⱥⱥ’ ajia’ dxǿ xená’a’ jï jmý jö dsa ixen juyy lⱥ kí la’ jö ajiä’ reku guy jnáa’ uɇɇ jö kí la’ jö jmyy bá uɇɇ bii lii’ ro lɇ ere jⱥ jmyy jö ere jɇɇ ra ú, kiela’ ro’ jö ‘ná’ re kuïïra bá kö’ jö jⱥ jmyy bee’ lɇ dse ee ´mo, dse ee, dse ee kié’ lajy ii mⱥⱥ nuu dse ee e re noora ‘móo jmyy jö jïï jmý e jⱥ jmyy bii dsele xen lúuú bii dsele xen, bii tⱥ’ bii án xii’ nɇ dsa nɇ e kán lúuú kiä’ ´mo lý ‘mó kiä’ jmyý jö, jmýy jïï jmý jö, jötu e jmⱥⱥ jïï ‘moo kö’ jö bii guiiná jïï ‘moo bii xa ñǿǿ pí ‘lǿǿ’ bíí xa ñǿǿ jmýy’ bíxa ñǿǿ, tamaaró’ ñǿǿ e jmýí’ guóó’ baxa jö ala ajia’ kuɇ júu ere tó’ rá juí jmí’ nɇɇ’ gaadxii xená’a’ mareti jïï ‘moo jö kö’ kí jia’ relí juó’ repóre tïra dxǿ kää jéeé juyy kieerá’ lⱥ jïï ‘moo jö, ‘ná’ re kíirá’ ´myy’ dxⱥⱥ, ‘ná’ Relaaná’a’ miiná’ dxǿ ‘bá’ jmí’ ‘nɇɇ ñǿǿ ‘myy’ ‘ná’ Re guý’ Ná’ jmýy jïi jö kí bii guy’ bii dse tóo’ Júu’ bii dse tóo’ eja líi <noise> Ejö e jmⱥⱥ jïï jö ajia’ ä’ dxe ú kí exa joo’ relí kí ‘ná’ ereíiná bá la lɇ lɇ ekuɇɇ jná ire lɇn juii jná, la’ ru lɇ ba bii pi ‘lóo’ jmɇɇ bii xa dsóo jmⱥⱥ jmý jïï jö kí bii guý’ bii dse jný ii’rá bíi dse jný, dse jný dsíra kiä’na júu’ bii tⱥⱥ’ júu’ bii xa júu’ jïï jö.